Ki giwa baba ti shenamu kenang, kuma am ngum dadi dei. Tok gwa amfanina kwa na sosai. Tok pangnya am sak soi yet bung'ul wukyaya mi bəkina, am sak soi, yep ki kyabsina mi wura dong nya naak'ghom yanagha sosai nya min yanangha mi sak soil min yip mu wura wu. Amma wukyaiyom ma pi biski am punguwa min. Ghi kwa ta amɓilak bi kum shawara gat du. Ngwani gwa alak pinung pen. Sabo pen baba ghoni ta'ghini pungnung shawara na am pina punghnungha. Sai ngyak abokanei gu min mang ziriu sheko, kigu baba gaak sheyawu pa deipina, kang ga pil ghe myep. Ghi sak so iya nya ghiwa ga sak soya, kuma ga muk gimyes giri tak iyaangwane, amma wukyayaak mi biski, mi biski kangha wa hin kaa. Toh alhamdulillahi dong wukyaiyet pangnya gaskiya maa biski. Toh shawara babaghom tak'ghmu punungha sosai mang biski